थुर्स्दय् तु म भबिले मथर्, म इतु मोर्, म त वोर्क् पेर्सोन् होय्, सो मोर् हेदिन मनि वीक् ओफ्फ् थके। सो मनि जुन्दुम् मोर् बन्ध थके मोर् हेदिन, ओफ्फिचे तो होय्, गन म, मोर् थुर्स्दय् तु होबिले, म इत मोर् सुतिपम् मोर् घरत् थकिम् अरु एन्जोय् करिम् मन बोहोत्। म हेदिन दिन्तु, इनु रेस्त् त मरो ओर् हन्ति के थगि बबम्। अरु थुर्स्दय् तु होय्ले घोरि भजओ परिम्, लिके हेनु ब, मथर् है, अरु दिन्नेर् ब, लुन्छ्, सेत्तिन्ग्, मने अरु थुर्स्दय् तु बोहोत् भल लगे। अरु इतु तु मोर् वीक् ओफ्फ् होय्, सो मनि बन्ध असे, तो जिदि घोरि ब करो, मोर् हेदिन।